Alcuentra un sitiu tranquilu, es mestel de ponel-si un hatu aparenti pal exerciciu, hazel posturas duçis i emparejá-las con un respiramientu prehundu i mantenel la concentración nel cuerpu i la menti.